helmingur Íslendinga á vinnumarkaði greiðir í séreignarsjóði til að eiga fyrir salti í grautinn á

er hins vegar frá hálfu prósenti upp í tæp níu prósent eftir því hvaða sjóður er skoðaður það getur þýtt margfaldan mun á ráðstöfunartekjum þegar kemur að því að taka lífeyrinn út það er hins vegar ekkert sérstaklega auðvelt að bera þá saman við rýnum í málið í þætti kvöldsins

í menningunni verður ferðast út í geim en tónlistarmaðurinn Halldór Eldjárn hefur skrifað forrit sem semur sérstakt lag við hverja ljósmynd úr fimmtán þúsund mynda

myndasafni bandarísku NASA og svo fáum við pistil frá Elísabetu Jökulsdóttur en við byrjum á viðbótarlífeyrissparnaðinum þjált orð yfir mjög mikilvægan hlut borgar þú í viðbótarlífeyrissparnað já búin að gera lengi já

hitti einhverja menn sem buðu mér upp á það ert þú með viðbótarlífeyrissparnað já búin að borga lengi já bara ég bara veit að þetta fer alltaf út af launaseðlinum já ég er búin að gera það í yfir tíu ár í hvaða sjóð borgarðu það er hjá Sparisjóðnum man ekki akkúrat nafnið á honum tæp tuttugu ár eru frá því að ný lög um lífeyrissjóði tóku gildi þar sem mátti finna ákvæði um frjálsan viðbótarlífeyrissparnað stóra breytingin varð þó árið tvö þúsund þegar framlög í frjálsan viðbótarlífeyrissparnað urðu í fyrsta sinn hluti af kjarasamningum þar voru launagreiðendur skyldaðir til að borga mótframlag til þeirra sem kjósa að greiða í séreignarsjóð leyfilegt er að borga fjórum prósentum af launum

skattfrjálst í slíkan sjóð og fá tveggja prósenta mótframlag sjóðirnir eru duglegir að auglýsa launahækkunina sem fylgi því að greiða í séreignasjóð þetta geti ráðið úrslitum um það hver lífsgæðin verði þegar komið er á eftirlaunaaldur en eru allir sjóðirnir eins skiptir engu eða litlu hvaða sjóður er valinn séreignarsjóðirnir ávöxtun þar er miklu meira mismunandi en ég

hélt og ég uppgötvaði það sem ég vissi ekki að það getur bara skipt heilmiklu máli fyrir þann lífeyri sem maður hefur þegar maður hættir að vinna hvar maður er búinn að geyma hann ég hélt að þetta væri þannig að þessir sjóðir væru með mjög svipaða ávöxtun Hallgrímur hefur tekið saman allar þær upplýsingar sem liggja fyrir um ávöxtun séreignarsjóða frá því um aldamót eða frá því að þeir voru stofnaðir séu þeir yngri en svo en liggja þessar upplýsingar ekki fyrir eru þær ekki aðgengilegar svarið er kannski fyrst og fremst þetta það eru takmarkaðar upplýsingar birtar þó að þær séu kannski birtar í rauninni tæknilega séð einhvers staðar þá er erfitt að nálgast þær tölur það má örugglega gera betur og alla vegana hafa til dæmis Landssamtökin verið að leggja mikla vinnu í það núna síðustu mánuði að byggja

upp öfluga upplýsingaveitu um lífeyrissjóðina þá á ég bæði við séreignarsjóðina og þessa almennu lífeyrissjóði það hefur skort á það að ná til almennings um fræðslu við skulum ganga út frá því það er eitthvað sem við þurfum að bæta okkur í en það er verið að leggja mikla vinnu í það ef maður veltir þessu ekki fyrir sér og fer ekki að skoða þetta sjálfur þá getur

maður lent í því hlutskipti að lífeyrissparnaðurinn sem maður hefur er búinn að vera í mjög lítilli raunávöxtun í langan tíma jafnvel í áratugi eða þá að hann er búinn að vera í mjög hárri ávöxtun

sjö átta hátt í níu prósent í mjög langan tíma þetta getur bara skilið á milli þess hvort að maður lepur

dauðann úr skel sem sem gamalmenni eða hvort maður á pening til þess að vera með lambalæri og gefa afmælisgjafir og fara kannski einu sinni erlendis á ári þetta getur skipt heilmiklu máli ef eingöngu er litið til

það skal endurtekið að það er misjafnt hversu lengi þessir sjóðir hafa starfað elstu leiðar eru innan sviga og þeir sem voru stofnaðir eftir hrun eru

efstur trónir Stapi lífeyrissjóður svo Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda Lífeyrissjóður sveitarfélaga sameinaði lífeyrissjóðurinn Lífeyrissjóður stm ríkisins kvika er í sjöunda sæti Frjálsi lífeyrissjóðurinn Lífeyrissjóður verslunarmanna festa lífeyrissjóður lífeyrissjóður er hér í nítjánda sæti þetta eru allir þeir sjóðir sem taka við séreignarsparnaði til ávöxtunar

Líf er ekki þarna því þegar gjaldeyrishöftin voru innleidd hætti sjóðurinn að taka við nýjum sjóðfélögum sameinaði lífeyrissjóðurinn og stafir lífeyrissjóður sameinuðust í lok síðasta árs og heitir sá sjóður nú Birta

hlutfalli af bestu leið leiðinni hjá Stapa sem hefur gefið að meðaltali átta komma áttatíu og fimm prósent raunávöxtun frá tvö þúsund og tvö stapi tapaði engu hrunárið tvö þúsund og átta en

lék marga sjóði grátt og hefur mikil áhrif á útkomuna það tekur nefnilega langan tíma að vinna upp einn mikinn skell tökum sem dæmi sjóð sem tapaði þrjátíu og fimm prósent árið tvö þúsund og

átta eins og dæmi eru um

hann sé með þrjú komma fimm prósent jákvæða ávöxtun á ári eftir það tekur samt þrettán ár að komast á núllið aftur ert þú með séreignarsparnað nei hefuru spáð í það já já ég er alltaf á leiðinni að skella mér í

bara ekkert alltaf tími

fengið símtöl eða tilboð um það nei engin þannig að ég er ekki að borga neitt núna mig minnir að síðast

rúmlega helmingur af fólki á vinnumarkaði sem væri að greiða í séreignarsparnað það er eitthvað mismunandi svona eftir stéttum þeir sem hafa

lægri tekjur þeir hafa auðvitað minna svigrúm ég held það er ekki viss eitthvað tekið af laununum þínum það var það

ekki viss hvort ég hafi fylgt því eftir

nýja vinnu ég samt veit ekki hvort maður eigi að gera

já búinn að vera með lengi bara tekið í framhaldi af hruninu sem ég fór í

hvort það var meira vit í því heldur

það er náttúrulega traustara en það sem var í boði hérna á sínum tíma ert þú með viðbótarlífeyrissparnað já ég er með hann hvar þá ég er með

bara eiginlega man það ekki mig minnir að einhver í bankanum hafi talað við mig og ég hafi bara

á sínum tíma hafa þarf í huga að leiðunum sem hægt er að velja úr hefur fjölgað undanfarin ár og eru orðnar yfir sjötíu hjá átján sjóðum almennt hefur verið miðað við að yngra fólk ætti að velja áhættumeiri leiðir þar sem er fjárfest meira í hlutabréfum og ávöxtunin getur sveiflast verulega eldra fólk sem á styttra

í starfslok eigi þá frekar að leggja sitt fé í öruggari leiðir þarna ber þeim ekki saman Hallgrími og Þorbirni já ég tel að þetta sé röng aðferðarfræði vegna þess að þetta þetta venjulega módel eins og margir sjóðir eru með er að bjóða aldurstengdar leiðir

þá er sagt þú ert ungur og þá skaltu fjárfesta mikið í hlutabréfum því þú hefur þá efni að tapa ég hef aldrei

skilið þessa röksemd vegna þess að ég held að allir hafi sama markmið með lífeyri það er að fá viðunandi ávöxtun nokkuð góða en að hafa sveiflurnar ekki of miklar það eru miklar sveiflur á mörkuðum og ef ég er með áhættusama fjárfestingarstefnu þá eru meiri líkur á sveiflum eftir því sem maður nálgast

maður hefur í raun og veru ekki tíma til að bíða eftir því að hún komi til baka flestar þessar sveiflur koma til baka á einhverju tímabili eftir hrun var lögum breytt svo landsmenn gátu tekið út viðbótarlífeyrissparnaðinn síðan hafa fleiri leiðir verið leiddar í lög eins og að nýta hann til að safna fyrir útborgun í fyrstu íbúð eða til að greiða niður húsnæðislán við fjölluðum nú dálítið um þetta núna þegar var opnað á þennan nýja

möguleika sem á að taka gildi núna í sumar okkar niðurstaða var að vera jákvæð gagnvart því en við auðvitað leggjum

áherslu á að menn hafi það alltaf í huga til hvers er lífeyrissjóðakerfið það er auðvitað fyrst og fremst til

safna fyrir eftirlaunum ég er persónulega alfarið á móti því og myndi ekki ráðleggja neinum að taka

eða viðbótarlífeyrissparnað og setja hann inn á höfuðstól vegna þess að ég held að það muni skipta mjög miklu máli þegar fólk er hætt að vinna í kringum sjötugt og þarf auka pening það kannski að

ungt fólk sem er að komast yfir að kaupa fasteign að það taki einhver fyrstu árin á vinnumarkaði og nýti það í það það má kannski segja að það sé að byggja að einhverju leyti undir sína fjárhagslegu afkomu síðar en ég held hins vegar að það sé ekki æskilegt að þú getir gert þetta mjög lengi ég myndi taka þetta

húsnæði hefurðu nýtt hann í eitthvað annað það er niðurgreiðslu á húsnæðislánum eða nei þú ætlar að eiga þetta til elliáranna

verið að borga niður húsnæðislánin núna með þessu borga niður skuldir svona miðað við eins og þjóðfélagið er í dag þá borgar sig ekki að skulda kannski mikið

er betra að borga þær niður ég hef nýtt hann í annað en ekki til að greiða eftir kreppuna þá þurfti ég bara á því að halda til þess að komast af þá nefnilega skiptir það máli að þetta sem var alltaf sagt til þessa að borgaðu húsnæðið þitt og það er þinn það var kannski rétt í gamla daga en nú er það þannig að íbúðir fyrir fimmtíu og fimm ára og eldri kosta bara fimmtíu og fimm til sextíu milljónir og það er kannski bara svipað og verðið á gamla einbýlishúsinu sem búið er að borga niður heillengi þannig ef ef húsnæðið húsnæðið manns á að vera lífeyrissjóðurinn þá þarf maður eiginlega að selja húsnæði hér sem maður er búinn að strita fyrir og kaupa einhverja litla húseign úti á landi þar sem verðið er allt annað þá skapast munur en það má líka velta fyrir sér kannski ef ungt fólk stígur þetta skref varðandi fasteignakaupin

meiri líkur á að

því tímabili lýkur þannig að þetta getur verið jákvætt að einhverju leyti en það er kannski rétt að hafa í huga að um leið og þú gerir það að setja séreignarsparnaðinn í fasteignina að er það aðfararhæft

hefurðu einhvern tímann notað hann í eitthvað annað eins og íbúðakaup eða borga inn á húsnæðislán nei að ég nýti hann í það nei get ég hringt í þá og beðið um að fá hann í dag þú getur notað hann

frábært bara en segjum sem svo að einhver kanni ávöxtun síns sjóðs sé óánægður og ákveði bara að skipta yfir í annan sjóð sem sýnt hefur betri þú hefur möguleika á því að fara á milli sjóða með séreignina þú getur bara tekið út úr þeim sjóði sem þú ert með í dag og farið til einhvers annars en það sem fólk verður að athuga

þetta er kostnaðarsamt þú getur verið að taka mjög rangar ákvarðanir við skulum bara taka sem dæmi að það hefur orðið eitthvert fall á eignum og ávöxtun viðkomandi sjóðs stendur ekki vel í augnablikinu og þú ákveður að fara út á því augnabliki þá geturðu bara verið að innleysa eitthvert tap sem kemur til baka á einhverjum tíma ef þú hefðir verið að þetta að fara á milli sjóða er mjög flókið mál eða svona vandasamt ef maður ætlar að gera það vel

ekki æskilegt að vera að skipta mjög oft heldur fylgjast vel með sýna ávöxtun sem er ekki viðunandi að þá er kannski ástæða fyrir viðkomandi að skoða málið fylgistu vel með ávöxtuninni nei ég bara spái ekkert í þetta fylgistu með ávöxtuninni í þínum sjóð nei ég geri það nú ekki ekki mikið fylgistu vel með ávöxtuninni

það nú ekki miðað við þau svör sem fengust hjá fólki á förnum vegi er ekki algengt að það sé lagst í mikla rannsóknarvinnu áður en ákvörðun er tekin um í hvaða séreignarsjóð skuli greitt væri ekki ráð að hafa

gætu Landssamtökin ef til vill tekið það að sér þetta er bara góð hugmynd

gæti verið ástæða til förum nú yfir muninn á lágri ávöxtun miðlungs og hárri ef raunávöxtun er eitt prósent er upphæðin sautján komma átta milljónir ef hún er tveimur

er heildarupphæðin tuttugu og tvö komma tvær milljónir ef sjóðurinn nær

er upphæðin tuttugu og átta milljónir og fjögur prósent gefa þrjátíu og fimm komma sex milljónir há ávöxtun fimm prósent gefur fjörutíu og fimm komma sjö og sex prósent ávöxtun fimmtíu og níu milljónir mjög há ávöxtun sem er svo sem óraunhæft að reikna með að meðaltali í fjörutíu ár en setjum það hér inn til samanburðar sjö prósent ávöxtun skilar þessari konu tæpum sjötíu og sjö milljónum og að lokum átta prósent

í fjörutíu ár brýtur hundrað milljóna króna múrinn af þessu sést hversu miklu máli og mikilvægt fyrir hvern og einn að fylgjast með því hvernig gengur hjá þeim sjóði sem greitt er inn í það skiptir einmitt mjög miklu máli að byrja sem allra fyrst sá sem byrjar snemma átján ára eða eitthvað svoleiðis mesta margföldunin sumir eru að kringum fertugt og þá er svo mikill þáttur af

en alltaf best að byrja eins snemma og hægt er líta á þetta sem

Íslands og Makedóníu í undankeppni Evrópumóts karla í handbolta

hefst klukkan átján Bergsteinn Sigurðsson gott kvöld ljósmyndir úr NASA leika stórt hlutverk í nýju tónlistarverki Halldórs Eldjárns

sem hleypt var af stokkunum í mengi á dögunum Halldór hefur skrifað forrit sem semur sérstakt lag við hverja ljósmynd úr fimmtán þúsund mynda safni NASA halla og Einar Rafnsson kynntu sér málið ég hef alltaf verið mjög áhugasamur um geimferðir tók þann áhuga dálítið

að horfa á ítrekað ekki mikið öflugri en lítill vasareiknir en einhvern veginn tókst okkur samt að komast til tunglsins og til baka nokkrum sinnum þannig að miklu og mörgum stærðargráðum öflugri en tölvurnar sem komu okkur til tunglsins auk tónlistarinnar er Halldór menntaður í tölvunarfræði og nýtir gjarnan tæknina á skapandi hátt í verkum sínum til dæmis í sem sækir innblásturinn út í geim og þetta sem sagt tónverk sem er búið til út frá myndasafni NASA frá þeir gáfu út fimmtán þúsund mynda safn sem þeir settu á netið fyrir tveimur árum sem geymir allar myndir sem voru teknar í þessum leiðöngrum til þess að auka

mynd úr þessu safni af handahófi og býr í leiðinni til lítið lag eða

fyrir þessa mynd og lagið er þá einkvæmt fyrir þá mynd til þess að hlusta á tónverkið er hægt að fara inn á heimasíðuna mína punktur is og þar er hlekkur yfir á síðuna fyrir til þess að gera þetta nota ég

reikniaðferðir til þess að tölvan nái einhvern veginn að átat sig á stemmningunni í myndinni til dæmis með því að telja hvað það eru margir áhugaverðir punktar í henni eða það sem tölvunni

finnst áhugaverðir punktar þannig að mynd sem er bara í hnetti einhvers staðar í fjarska og er eiginlega öll svört býr til miklu og meira moll drifið lag en mynd sem kannski sýnir geimfara og fullt af fullt af einhverjum hlutum

er smíðuð úr kassa sem ég keypti í sem er til á hverju heimili og er undir blöð og

ég rak augun í þetta einhvern tímann þegar ég var í IKEA með kærustunni minni þá sérstaklega formið hún lítur út eins og flygill og hún bara svona kallaði á að það þyrfti að smíða eitthvað úr henni

er hrifinn af þessari hugmynd að hlutverk listamannsins geti líka verið í að hanna aðferðirnar við að búa til list þannig að í stað

að búa til eitt listaverk þá býrðu kannski til forrit sem býr til í þessu tilfelli fimmtán þúsund mismunandi verk sem eru hluti af seríu og mér finnst bara að til dæmis í mínu tilviki tölvunarfræðin ég lít á hana

hvert annað verkfæri sem ég er með

það líður að lokum hjá okkur í kvöld Elísabet

Jökulsdóttir á síðasta orðið veriði sæl ég fór til læknis í gær og hann kvaddi mig með þessum orðum hugsaðu vel um sjálfa þig ég spurði fæ ég ekki resept lyf eða myndatöku nei farðu vel með þig ég hef nefnilega verið veik í fjögur ár eða síðan ég hætti í ofbeldissambandi það var bara í sem ég var ekki veik eru til spurði ég og er þeim sinnt já já sagði læknirinn eru konur hógværari já sagði hann en af því við konurnar fórum að tala saman frammi um jú gigt mígreni vöðvabólgur en karlar fá þetta líka en það er eitt sem við

gerum við hugsum um aðra við erum alltaf að hugsa um aðra foreldra börn vini og það er munur hvort maður segir hugsa um eða annast tungumálið skiptir nefnilega máli ég get verið að hugsa um mömmu eða

og hugsa ógurlega eins og hugsun mín geri mig betri geri mig

að lækni en hugsunin gerir bara eitt hún fjarlægir mig frá sjálfri mér og nú hef ég gengið á milli lækna í þessi fjögur ár

er á leiðinni í uppskurð búið að athuga meltinguna lungun hálsinn en ekkert er fast í hendi það spyr enginn um þetta ofbeldissamband ég er nefnilega enn að hugsa um þennan ofbeldismann hvort ég eigi að hringja í hann tala við hann og skapa